כנפצ׳ל פקדאן א־סמע על פקדאן א־בצר, חית אלנظار כיכּליני נשרף אלאעלם ו נסתמתע בג׳מאלו, חתה אדה מקונטש כנסמע נקדאר נסתעמל א־איג׳ראת ו א־קראא ו א־תֻוֻאסול בדרוק אכרה, פקדאן א־בצר כיעני פקדאן א־חוואס אלאסאסיה לי כיעטדני נתחרק ו נعيش בחריה, אלנظار כיכּליני נתפעַל מע אלעלם בצורה דיריקט ו אכר אסתיקלליה.